Ny voatabia amin'ny boaty indray na amam-bolana maro ara tsy maninona satria efa azo antoka iny efa efa hain-dry zareo ny datiny dia tsy hatahorana na ela loatra ary